يا <hesitation> سارة معلش انا اسفة جدا ,بس انا بشتغل ومش عارفة اركز معاكى ولا عارفة اركز مع الشغل اللى انا بعمله, انا عارفة ان الموضوع اللى انت بتتكلمى فيه مهم بس ممكن بنأجله بس نص ساعة اخلص فيه اللى ورايا وبعد كدا نتكلم عشان اعرف ابقى مركزة معاكى